Onre kinero kinero uun unero onré, uu uxi onré onré kanduña yunguu nokoi okidi nikuana kidii, kidii kuenta alas diez ndavayo kidii alas ocho.